Jue yë tyum nay na'ayxnaxëp yë ko'o nak nëkyaxanyë tyam dun tijatyë dun ti'i najk dun mëdë mam wi'injëp këxpë je'e dun tyum na'ayxnaxëp yë madaje'e yë tyumbë ko'o naj na'ayxnaxanyë ko'o najk wi'it tëm pëkëy pë wi'it najk dun maxon du maxon dun mat nëkyëxëk këp.